<noise> fo voinyvoiny nating tagun rom kainy ainy nating komainy ainy fisok ro nyo. Pos an kumar. Pos an kumar a rin nating komainy ro nyo an tapiok. Tagun fi ro nyo tan fo voinyvoiny mes nyo nating reats ror tan ainy moyon. Tana sa moyon nyo pin ma komainy fisok ya. San kumar an tapiok, gangan, kapo, pos arin kainy aony rof nating komainy ainy fisok ro nyo. San nyo gima rev faonots fo kainy ainy to ri nan. Fo isen kainy ainy tsun to ri nan nating nom ro nyo to nating rev ro nyo pos, kumar an tapiok. Kainy ainy to nating nainy rou nyo ainy rou ya nyo nating sarei ro a vits. Kainy ainy to nyo ainy ro ya, nyo sarei rou a rof tan kainy ainy to. Tapiok kainy ainy fan. Kainy iny fan nating faruak rof. Farei te tsue fi rori, ra ma ainy kainyiny fan kainy ainy rof ra ma ainy vare kainy ainy torara. An kainy ainy fan to ri nan te nating biny ronyo man ovei tsun nyo nating ainy rou ya nyo nating sare roua vits nyo nating sarei rou a rof tan kainy ainy tovei. Namy ra gima rev oiny ta kainy iny fi tiya nan ana nyi te ainy tsun ro ma nyin kainy ainy tan tovara. Ainy gima sarei rom a rof fadis ruak non tan puainy mess. Ainy sasara fadis rom tan puainy mess tan sa kainy ainy torara gima nating faruak non a rof. Faruak non a fais tan puainy mess asang rorin tof. Ainy ra ainy ror kainy ainy iny fan ra gima ka non mirror fo kainy fo fadis to tan puainy mess tsura. Kainy ainy, kain ainy tanum nyo nating ainy rou ya. Tagun rou tan fo voinyvoiny nyo te taga fissa painy kumar, fissa painy pos nyo nas nas rou ya nyo te ainy ya. Mas non nyo te ainy ya. Ka fi mi non yan kinai nyo nasnas roua sen na nas ana fokinai te ainy tana sa kainy ainy tanun kainy ainy rof. Ra viits iny ror ya. Nainy nyo gima rev on rou pos, ai fei rom ro nyo ta pos nyo te ainy nyo mas rev pos rou no ma rev pos nyo ma rev pos. Rev ro nyon pos nyo ainy ro, nyo gima rev rou pos, nyo ves rou nyo gima rev on kamar nyo ves rou. Nyo ma rev kainy ainy to ri nan nyo sarei rou a viits rof. Puainy mess tsonyo ruak iny rof non. Nainy nyo ka babainy rou ves tsian ruak non. Nainy ra ka miror a karous tan gima rev a kainy ainy ai fei non rora na kainy ainy a. Kain ainy to ra ma rev ya pos, tu kumar tapiok arin kainy ainy rof. Nainy faparits non a puainy mess tana mess. Ainy nyo komainy ainy rou fo kainy ainy to ya nan nyo mas tsivus patsukan rou nyo te rev fo kainy ainy to. <hesitation> nyo mas nainy paat rou ya nyo te nainy nasnas mi ya nyo te ainy ya, tana sa siiva tsonyo patsukan rev a kainy ainy to nyo ainy ron ya. Ainy vare ran kainy ainy tan toraraa, ra ma ainy kainy ainy fan farouk non a rof. Ainny rafi ro ya nei ra kakat ror tan kumar, sainy tsiko ra kainy ainy kumar, sainy tsiko ra na pos, sainy tsiko ra na gangan ge na kapu. Kaka babainy vare ra, nainy ra kaka babainy ror, ra te kaka patsukan me, vess tsian ruak non tana sa ainy gima nat rom fei nom rom manyi na kainy ainy ae? Sa nyi mas, nyi mas tsufus patsukan tsufus of patsukan iny ya kainy ainy te komainy ainy romainy. Kaka babainy vare ra, main ra komainy sak finei, ra mas siiva ror, siiva of ror ra kainy ainy te komainy roar. Ra ma kaka babainy vare. Rof nan ya ra kakat ror, ra nainy tuan ror. Tuan ror kumar. Nainy te kakat non ya tana tanunu, nainy te kakat roira an rev ya, ra ma na te nainy tuan vavis, foiny kumar vavis ror ainy sab rom a kainy ainy to ya nan ainy ainy rom ya. Kumar ai bus sen kainy ainy rof ra ma ainy fa tatabiny ya, nyo nating komainy rou kumar. Komainy rou kapu, komainy rou tapiok, gongon, to kainy ainy to ri nan, nyo nating komainy fisok rou ya tan ainy ya <noise> nainy nyo nating tagei fi rou ya nei, e sikia ma ka minon ya tu kumar ge ta painy pas, nyo nating sua rou, sua rou, sua rou nyo t nainy saan mee. Tana sa nyo tsugainy kaka babainy rou nyo mas kainy patukan rou. Nyo mas faainy rou fo fuainy guei tsiau fo kainy ainy tovei nainy nyo ka babainy rou, nyo ves rou, nyo ves rou. Ai fei nom ro nyo a, te kaka babiany fi ro nyo? Rof nan nyia tasin nyo ma sua yo te nainy saan me na kainy ainy. Rof nan ya tsun yo ma reu fatobiny a kainy ainy to na nyo te gima san vivis n a kainy ainy te komainy ro nyo, farei kumar, a tapiok angan kapu ana priny pos